मेते घर कू खानु बनोनू ज्यादा पसंद छ। घर कू बन्यु खानु हमेशा ताजु और स्वस्थ्य लाई अच्छु वंदू और ये माजी हम अपना स्वाद का अनुसर चिजी भी मिल सकदो। खानु बनोनू एक काला छ जेमा मेते ख़ुशी मिलदी छ। साथ ही परिवार का गेल माजी खाना बनन और खान माजी मजा और भी बड़ी जांदू। जबकी भेर कू खानू कभी-कभी अच्छु होंडु लेकिन घर कू खानु हमेसा खास होंडु। यखतीर में घर मजी ही खानु बनोनू ज्यादा पसंद करदो।